احترام ماته د انسان د ارزښت پېژندنه راپه یادوي. زه فکر کوم چې احترام د ښې ټولنې ستن ده. کله چې یو انسان بل ته درناوی کوي، نو کرکه له منځه ځي. احترام د خبرو، چلند او حتی د اورېدلو له لارې څرګندېږي. زه احترام د عمر، علم او تجربې په کتو ارزښتناک ګڼم. کله چې احترام وي، د زړه اړیکې ټینګې وي. احترام نه یوازې نورو ته، بلکې ځان ته هم اړین دی.